لو حابة اطمن واحدة صاحبتي وبتخاف من الطيارة هقولها متقلقيش يا حبيبتي يعني الطيارات دلوقتي بقيت اامن واحسن وسيلة سفر. انتي دلوقتي الطيارات بتتصاين اول باول شغلي فيلم كده ولا اسمعي اي موسيقى أو أقري كتاب اعملي اي حاجة بتحبيها الرحلة عدت بسرعة.